Jetgatsia edhe sa jon t’freskta perimet mi hanger mas ni kohe varet prej llojit t’perimeve. <hesitation> për shembull disa prej perimeve t’gjelberta munen me nejt dej n’4 ditë, do munen prej 3 dej n’5, do munen ma gat’. Varet prej atmosferës ku rrijn’, nëse osht nxeht, nëse osht ftoft, nëse osht thatë. As- ose nëse ka lagshti. Kshtu secili perim e ka jetgatsinë e vet sa i duhet.